जो आज के लोग हैं। वो तब करते हैं जादा यात्रा क्योंकि आज सड़क बन चुकी है। और पहले पैदल यात्रा करनी पड़ती थी।